Isai mai e’a moni aodada eka’ana e’u urana a’anana vako’ore gabagaba na kano vagana, a’a ganu parai mesi abia na abunana paramesinai no ka vagai vaga vagana, isai vagana garauno vaganaaustralia e a’adida ao dadai a’aenanai oraon vamia no, iada aisanda roa’va eka’ana kamasia nobo’o na kaivananai, isa da nobo’o da kaugado oananai aisanda roa, e’u una gaga na vagana a’aenana vanobo’o o vania a’a eda maurinai va mauri isai nao na ka va’abia ero, a’ada boudada nonoa vagana eda mauri nai va mauri, vanobo’o a’a nobo’o gava geva vai roa vanobo’o, vamia. Va’au na gavana babaganana agoda boudada a’anana vagana va’va’au va’va’au viusau da vida va’va’au a’anana va’va’au be noku ai vagana. Nobo’o na ero a’anana va’va’au vanobo’o vagana urame da hoidi kauda vaisa’aku nida, ai e’u pauranai vagogo va paura a’anana rori vavaina pauranana a’anana ai e’u paurana ounanai anai vava vaia a’anana nonoa vagana va rori vaiva, va paura, a’anana kamasia E’u, e’u unagagana vagana a’a kano bagana, agonaka nonoana mai e’u moni aonanai, anana vagana a’anana da vava rusia, vagana gavada ara roa’va a’adada vavavaia. Vago a’a eda inunu na abanana ai a’adada vavine da a’adada, moni da a’anana avea dadai va koi, ugu a’a dada abu nonoa na mai ra nonoana. Mai emu vanuana vavai dada, gaga’a dada. Gaiau da a’adadada isa vaireare a’anana abu ege boia nai maurina nonoana is mauri aina a’a ia da eda mauri isa maiaina vawa da kaudada, is vaisa da noku a’a mauri kapea nai isa mauri isa mia gana gere kape anai isa gana gerere a. A’a vanua da aodadai, vogana voisa da, ana nobo’o na, ka iagan ka starti rava egana va ko agona ka nonoana a’adina vagana va nobo’o eu vanua na varasia dia vrgana mara i’unai emai nobo’o da ago da da. I’agana ema emagana vanuanai, a’anana kauda gema, eda na’au da geve vaiva. I’anana isada gene bani gava oanana nai, ai isa nobo’o venida. Eda gavada, a’a vaidada geruida va a’anana. Va’abi da, vamai vasi eida eda gana eu vanua da urame dada abadai eda, iada ero eda isakauda vanuada urame da da, eda nobo’o, eda gana gerea kapea, rada kapea, isai a’anana ai nana gere ana vakeona, vagana a’aenanai vamia, va’paura, i’anana vagane ba’ana vuisau da, a’ana terein nai vagai vagana apunai, abuda bou dada va ebonida na da roroi ka vagana, a’anana vagana gerea da isa ega kano baga a’adadi, raseol veo, mamona kua, nainai vogana gerea a’anana gava na da ka vepuru venio. Iada ero, a’anana kauda, kau nonoa da irau, kau vavai garau kau da veo. Kau na ema voisania a’anana, kauna, vo noni na a’anana veo, ema ira a’anana vomia. Bia da kuku da ero a’anana gava dada nonoa. Vaisi i da ero a’anana irau ainidada gava dada marai. Eda paurada ero irau, ema paura baga da geina ava anana pauna marai da ero gamiava. Ko iada eda peida nonoa. Ema da ourava paurada ko nobo’o nai ero peida ge abi roa’va. Isa'i gavada egege gepuruva ounanai da nonoa kauda geakunda va, vaiakunai iagana a'ana mai imada gavada ge vaiaku va. Gavada ero geabi gemai va mai imada gavada ero, mai ero a'a vanua da gava avaidada gei u ge <hesitation> ge pauraiva geva nobo'odava a'adina ounanai. A'ada nobo'onai urameda boumuinai avaonimuiva nobo'onai isagana, isagana kanobaga egenai, naoda kaudada eda kanobaganai isamia isa ganagere'a kapea. Gai eisa va vogana a'aenanai reidas e a'adinai vonobo' a'ana ai eve'o ea.